افضل ان لا اكون مضطرا للنوم، لانه النوم يستغرق وقتا كثير من حياتنا، واذا لم اكن بحاجة له ساتمكن من استغلال الوقت وانجز اشياء كثيرة ومفيدة واحقق المزيد من الاهداف واستكشف الحياة والعالم، بينما الاكل جزء اساسي من الحياة وضروري على الحفاظ على الط-الطاقة والصحة والجسد.